In ma ƙakko ni ƙabu wei beleu shin na minji nin ji, ni minji chookka yiishi chooka ka alau dom ka rumba ma kwattina alau dom ta waturu si a neƙom melo fokki mun wattu kanƙuru a ye ma kanƙuru a ye mun jettu rumboi ma fuduƙo ji alau ɗommi nekuro rumboi jettu ari jura shi a ishom ma kwiliƙom yakina ma yakuƙo nwattu kawu jabi ƙan an nono ma kauƙon jabi mun rayowaye ka aam ma rubuƙo mun batton arai alau dom shi kanƙuruwayenmo ma batuƙon mun minɗon jabi ma mitdiƙon jabi mun ɓatton rumboi ti ƙui ma batuko rumɓoi man sako midɗon jabi mun yun shọn mun yun am nonoi ma ƙemo jiki ƙaelenƙu ko liiƙo aar ɗakilani am nono ma reeƙo shikki, am nono ma ru jikkim ta iya dakilero, amma ma yiƙomo aam nonomo ti shikki aar dakilani maa ƙungo aam nono ti muno bangji ti shikki ti ninya ninya ma shiƙo ﻿Ummo we ci choƙƙo ni minji chuƙƙa Ni minji walan bwei yadda ci waljin bwei ta iya chaɗu ar chauwi ko ar moɗɗo chaan ya vunii ma durna chikki wattu yaklina ƙo̱ aam mun waccina mun la̱ neccina ma la̱ necciƙao mu sako chuman ya vuni mun yakkina ma yiiƙo̱ ɗuuk chattu ar peje ar peje gappa wa walu foƙƙi ma yaƙƙina ar peje ta wattu luu a̱m tu wuji ami ma wullina mu ya̱a̱ro ya yakkan ya̱jii chi yakkina ta vuni ƙa aam ma yaaru ƙo yeyi mun parina ta we cin gɓuɗe ami ma wullina mun ɗiiƙon aami tu ƙu yakkan yaaji mo mun miɗɗo yeyi ma middon yeyi ƙan napi ta fokko aami ma riiƙo yeyi niƙo ƙan chattu yakkan yaaji pece mo yaaji pece mo ta yaaron ya bwei ƙa re mun patton teyi mun miɗɗina ƙa ma minji walu walji ƙashi pelau kamnin ci cin ɗan patto am tu ƙu ar chau wi ƙo ar moɗɗoi mun lii ma minji wala ni kiji ɗoji ta patto am tuƙu ar chauwi ƙo ar moɗɗoi ɓ0-ɓoji ma foruƙo ɗoji yapiɗi ma kpaluƙo mun fuɗɗo chikki mun ɗiƙo ami mun yami ta manni wei mun sako ɗiƙun am chin wala tu kui mun cha̱a̱n injin ni mun yakkuru ma yakkina ta sako ya̱a̱ro foƙƙi pan ƙa̱ ar peje gappai yapini ma kpaluƙo bwei cwamƙo yiiko romon mun chattu kochok mun koccon kui ma koccuko kui kalu dumbui ta mandi wei dokro ma kaluƙo dumbui mun ma koccuko koccani diiƙon am tuƙu dumɓui mo sako kocco kui ɓa̱a̱ron ta bwei miɗɗon chaaɓi ƙan cee.